Zait wea uolin kailka ken ayyo haja hamrinana zaitli ichira. Uoti tangon Abad elshamiska innan ken hamrinamen ken itirka alinamen. Simsim gon, fula gon idenamn, <hesitation> zait alsimsim goni zait zeytunga fule idenamen. Itirko itir ayy tabikhkoni zait maazola logo, zait Abad elshamis logo, zait maazola logo. <hesitation> fuliko, zait Simsimiko, zait mazollako, zait alarabiko. Ayo dija, ain ken istaamali mallato dija.